تارکشې، ډېرې کوچنۍ خزندې دي چې د تارونو په مرسته حیرانوونکې ځالې جوړوي. دوی د خپل بدن له غدو څخه ځانګړي پروټینونه تولیدوي او هغه په تار بدلوي. دا تارونه ډېر پیاوړي دي. تارکشې دا تارونه په مهارت سره، سره تړي او یو دایروي جال یا ځاله جوړوي، تر څو الوتونکي حشرات ونیسي او بیا یې وخوري.